خطرا ذي مالا، هاذي ل وحد المرا قعدت تصيد، وحد لعجوز قاعده تصيد على الشط، أيا و ما طولتش لقات وحد ل وحد القرعا، القرعا فيها بريا، هاذيك القرعا فيها بريا لقاتها، مالا هزتها سيدي قراتها قراتها قراتها و مبعد مفهمت فيها والو، ما فهمت فيها حتى بوبونا، أيا هزت طيش القرعا و البريا قطعتها و خلاص.